أكيد عالم خالي من الفقر, الناس إذا كانت عندهم أساسيات الحياة وكلهم متساويين بنفس العيشة, أصلاً يعني هيقدروا يتعاونوا, ويكونوا إيد واحدة ويحلون مشكلة التلوث من أساسها يعني, وأي مشاكل غيرها زي الفقر, ف <hesitation> طبعاً ننهي الفقر.